Nin riu stóohn raún nác de nin ráhca lóh guihdxi náh dzian róoh shin shica shguinrah dziáhan shicah riaganáh stóohn des chin náhan biñín. per nin mastih riaganah stóohn náh garatih nin shguíhn shnánahn riagah náh stohon chin rahca bwín bi´tuhn ríh lóh guihdxi, rdzobaloho. ruhunrabah tuhbi sopih guxáadxyuu, rdzíyih nahpa giréhluh, nihgal naldah cayahca mas cha´yih, lugar náh guxáadxyuu dzobaloho. guté talmah lóh yáhga guchalmah láhan tuh bu´sha, del dxhibahn batiah garatih guxáadxyuu nin shcadziluh astáh dzobaloho ga´cah nalta´h. tin hor ra´cah naltáh shñí bwín de que radxa´ha shdxíbihmah, ya squichxí reenchxiezamah ya del náldamah gadzinluh bua´c lugar shtetalmah lugar ca´mialmasita. garáh guxáadxyuun chxí riúmah láhan tuh bu´sha, rdzobaloho rdshúhunmah, rabuemah garatíh cwa´han ta´yihn nin gudaú mah, dziahan bwínmah tuh carríh. láhanchxi mialmasita guxáadxyuun, gahn blacachxí shde´c bwíimah riúmah lanchxí, per sha´guhunchxiluh dxe´ dzichxí náha guel nabahan, ya garatíh nichxín riabah. neheluhn riúhun, riú ñizahramah dxé tin hor gu´chxímah rdzobaloh shta´bimah, shta´bimah lóh ñizah, ya lo ñizahchxígahca nin cata´bihma rua´hn shguhurahba. shcugarah shmarah biñín dxé shgubah sopih lochxí shgubah guéhta tin riah cahn sopih, bay horchxí ra´cah tuh dxobah dhxín bua´c duguduh baydza sopih. guxáadxyuu ay ruh ca´ shdo´hotihin ay ca´chetahuluhun unico ríh lóh guihdxi rahca sopih guxáadxyuu. Nédza nin ragah náh stóohon ruhun shnanahn ca´dxi o shnanrah bwín loh guihdxi náh pues tuh bidza´hyin dxé bay bidza´h baraduh rarehecahan garatih bwín rahpa bidza´h. ruá yídziñih andzi nichxí riahan guyádxi tuhbi dxí cuartuhunahn drdzí bwín rdzobah tuhbi gi´dzu, bay dze´hen par rshchi róoh cun cha´ guéhtin bua´c del shchxiahan dushaluh ñidshi rdzobah. raúlh bidza´h pior gah del néh chiopa layudzi guchaluh lóhon baydza richxí zin, ñidshi rarecahan dxé, ñidshi raú bwínan nigahl cosa biuyin, cosa bidzín náhn. ay shchxínluh bue´lah ay shchxínluh shis cos róh, cun nichxí del shchxíanluh cun chin rdzobaluh raúluh, nédza núh tuhbi platuhun nin shñirabah. ñizah lóh nédza, nichxí raú bwínan chin riarabah lóho dahán riadxiarabah yáhga o chin riagah ta´luh guiñaá, ñizah lóh nédza guhun shcuentaluh, náhan nuhun. ñizah, ñizah dzi bah, dzigah shbueluhun láhan bidze´he, dzigah shtialuhun lóh tuhbi gi´uh, astáh dxigah nayáh biñihin ñizah, ruchaluhun láhan tuh platu. ya de richxí guchaluh núhun dzidxi, lóhon del nuáhal tuhbi gu´chxilli, cun gu´chxilli shchxiugaluh dxíchyu ruchxiugaluh núhun dxín ñáha. ta´yin dzi dxin ñáha andzi nayáhan dxin ñáha cun núhun bichxi´ushi cun nichxí bua´c shi guhunruluh shi´ca, del núahl núhun culandrín, néh núhun. culandrín rdzuyihluh shchañuh lóhon, ya rdzobaluh guéhta bia´dah nahpa cun guéhta bia´dah gauluhun andzi del ay ga´huluhn cun guéhta bia´dah aygi ñidshi shda´un. ya nichxí shñirahba ñizah lóh nédza nác rahba ca´dxi bwín chin ría dahán Pues chiopadxi dxíchyu cun chiopadxi bichxi´ushi réldarabah ya cun dzidxi, pues ay ruhun falta dzidxi dxé siempre ya cun nichxí dxé, núhugah nin náh coma ca´dxi. chin guyúh ñizah dza´cah ruá gi´uh ca´cadzi ca´cadzi dzobah táhan ñizah dzigah nayáh biñín ñizah shtáhn, ya nuhurabah ruhunrabah tuhbi gidxiuhn ruhunrabha. tuhbi bidze´he bi´tuhn ya lóh bidze´hechxí rdzobaloho shcharabah garaloh ti bichxi´ushi dxíchyu, shchxiadxún, cun del nuahrahba núhun culandra, lochxí. shcharabahan ya richxí gah ráhcan shplaturabah bua´c guhun shcuentaluh dzigah dzi platu náh bidze´he bi´tuhnrachxí dxigah ñi´dxi dxigah mbé nárabah. nichxí láhan ñizah lóh nédza andzi nin más ruhundzan náha dxhíu néh lo nezgah ruhunrabahn guhun shcuental astáh dze didxírahdzibah shchxianrabah. luegu luegudzi réhe gu´chxilli, nichxí náh ma tuh comida dxhíu, ay náhan tuhbi comida nin shchxí rdzoba guihin, andzi ndxhíugahca ruhunan. lóh nédziu bah, ay shchxinrabah dzobahn guitáha bin, shísh, shísh che´ lóh dzíyih garatíh, dzichxí dzigah dzi dziehen dzichxí shguinrabahan. per ríh lóh guihdxi garalóh tih raú bwín gara´loh tíh nin mas ráu bwín náh shica´ cwa´hanin, yáhuinrah nin sh´tahan, per nin ay guhun falta tih nin dshichxídzi. comida rianéh náh guéhta, guéhta chxíu chxídzi gunáhc ríh ra´cah ruhunahn lóh dxhíu cun núhudza lóh guihdxi nudza paldah dxhíu rúhun guéhta, guhun. shcuental chin riaga tahbah guiñaá, réhe ñi´zah Ñi´zah ruhun lórabah, despues de ruhun lórabahn o núhu nihn shtóhon o núh nin shcxínahan bah ya ñi´zah chxí o dhxóbahraachxi bah despues de ru´shi ñi´zah, ñi´zah. chxí shchxínrahbah para rdzobahn shtabihn ya chxí chxí riahcahan ñi´yic, ya ni´yichxí dzobahn shtahabin riáhan mulin mulin ruehetu lahan ruetuhun ruetuhun ruetuhun. cosa róo lác han ya chin rialóho ruetuhun lác han chxí chxí rabiahgarih néerabahn ruá yúhu, chin radzin rahba rupa yúhu riuteherabah láhan yúhu dé, láhan yúhu déh. cabueza´lah tuhbi dzíyih dzigah nadxáha dxigah naltáhc dzíyih gu´cah dxí dxánahan cun yáhga nin riagah tíah ndxhíu, ya rdzobaloho ruhunrahbah buduhuyih cun cóhba, cun cóhbachxi. nin barehe láhan mulin ruhubrabah buduhuyihn buduhuyihn, ya shbachxírabahn níhu chiopa manera de ruhunrabahn núh nin ruhunahn cun náhñi, nichxí láha guéhta náaha. cun náahabah shcaba tuhbi buduhuyihn ya rdzobahloh ruhunbahn rutabahn astáh riúhun tablu bahan ya stuhgahan láha guéhta lóho tablu, dzichxí gahca tuhbi buduhuyihn. pero en vez náahabah dzáloh gudihibahn forma de guéhta láhan tabludzi shguhubahn tuhbi dxi rahanbah yíhcan bay rdzobaloho ragobahban cun tuhbi bu´sha ya. shlác bahan lóho dzíyih, dzichxí dzi rdzobaloho ruhunrabahn per gurintih shdaú guéhta náaha gurintih shdaú guéhta lóh tablu ay shdaún igual per nichxí mas riú stóon. de ríh lóh guihdxi núh gará loh tih, per garalóh tih nin shguin bwín nahpa gobagahan tuhbi guéhta del ay gaúluh guéhta rui dhxídhxírabah Ay riadxáluh ay shcháha cwa´hanin, ay shcháha shica´h verduríhn nahpa que chéhel chohon tahpa guéhta tin ñi´dxi dzobaluh gaúluh